<hesitation> ƒe ɣleti gbãtɔa mea, par exemple, kapita nyea me wɔna. Kapita, míawo mí wɔna kapita tout mom- e gashia game. Mí wɔna kapita gashia game, gaɖe kpekpe game kpo míawo mí wɔna kapita. Mí me ɖona re- enuya te tɔ ɖe kpe le eme wo. Gashia game mí wɔna kapita. Tsɔ vayi ɖe agble kpa dzia, tsɔ va yiɖe agble kpa dzia, le janvier, le ƒe ɣleti gbãtɔa mea, mí me de na agble wo. Mí nɔna ɖiɖeme me. Mí nɔna ɖiɖeme me le ƒe ɣleti gbãtɔa me. Kakakakaka adze ƒe ɣleti vegɔa me. Ƒe ɣleti vegɔa mea, tsaƒe mí tɔ na agble be dɔwo dzi. Mí tɔ na agble be dɔwo dzi tɔna- ne ave le ashi wòa, aƒo ave. Ne hota le ashi wòa, anɔ ŋlɔ hota. Kaka kaka kaka na mars, <hesitation> mars, ƒe ɣleti etɔ me. Ƒe ɣleti etɔa me kpoa wó tɔ na dzo tɔtɔ nu, atɔ agble ŋɔŋlɔ. Etsi tɔ na dza dza. Mí tɔ na nu ƒaƒa. Mí tɔ na agble nuku ƒaƒa le ƒe ɣleti etɔa me. Ƒe ɣleti enea mea, enu gaga va na. Mí nɔ na nukua wó dzram ɖo. Mí nɔa agble nukua wó dzram ɖo. Nukua, ne mí duia, egbe ɖɔ-eɖɔ na gbe. Ne eɖɔ gbea, mí trɔ tɔna egaga. Mía nɔ ega, anɔ ega. Mois e ɣleti ma me kpoa mí nɔna nukua ga kaka, ne mí ga nukua, ewɔ na ɣleti ɖeka dome. Ɣleti ɖeka domea, ne mí ɖa shia, ɣleti ɖeka domea egba trɔ to na. Mí gba trɔ ga nɛ. Ɣleti ve. yleti vegɔa mea, mi gba ga nɛ. Wóa be agble ɣleti tɔ kpoa, agble nuku tɔna wɔwɔ. Agble nuku tɔna wɔwɔ ne etsi dza ɖe ɖoɖo nua. Agble nuku, e wɔna ɖe ɖoɖo nu. Vɔ ne etsi me vayi dza ɖe ɖoɖo nu oa, fima, ɣleti tɔ ma ŋutɔa, ye tsaƒe ame ɖewo va nɔna nuku ga ma. Ema ne etsia va tɔ ɖza dza, <hesitation> etrɔ dona nusẽ amea wó. Agble dela wó dzi, trɔ dona nusẽ wóa. Ne edo nusẽ wóa, ye wó tɔna nukua gaga ku susu be ne nukua ne be ateŋu tso. Ne nukua ne be atso., awɔ dɔ ɖe ɖoɖo nu. Me nɔte ɖe fima kemgbɔ. Alo, ma zɔa? <hesitation> Ƒe ɣleti tɔa, nukua tɔna wɔwɔ kaka kaka kaka kaka <hesitation> nukua wó va tɔna tsi tsi. Ne nukua wó tsi ma kpoa, ɣleti enea mea, mí tɔna nukua ɖeɖe. Sigbe be blifã mawó nene. Mí nɔna blifã ɖe anɔ ɖuɖum. eƒame ɖe mí nɔ aɖe, eƒame kaka eva dze na koklo ku me. Kpokplo ku me kaka kaka kaka kpoa be va ƒuna kaka ava ayi ɣleti ame atɔ. Ƒe ɣleti ame atɔ. Ƒe ɣleti ame atɔ kpoa, mí tɔna ebli ɖuɖu, kpokplo ku shia shia, kaka kaka ɣleti ame adea, ebli ƒu na. Ebli ƒu na mí ɖe na. Ebli ƒu na mí ɖe na. Ne ebli ƒu ne mí le eɖe ma, mí gba trɔ wɔna eƒe ɣleti adre. Ɣleti adrea, mí nɔna te kpɔ <hesitation> kele. Mí nɔna te kpɔ kele. Kelea edē na viɖe le ɣleti adrea me tsɔ yina ɣleti ame enyi me. Ɣleti ame enyi me wóan kpoa, mí gba tɔna hota ŋlɔŋɔ̃. Mí tɔ na hota ŋlɔŋɔ̃. Hota ma, ne mí le eŋlɔa, mí ŋlɔ na hota ma xe dona ne ɣleti ashi ɖekɛ Ɣleti ashi ɖekɛ kpoa, mí gba tɔ enu ƒaƒa. Mí gba tɔ enu ƒaƒa ema kpoa, <hesitation> mí gba tɔ kele dɔwo dzi vɔ yema. Mí gba tɔ kele dɔ dzi vɔ ema. Ɣleti ashi ɖekɛ mea, mí tɔ kele dɔ dzi, ebliaowa, mí tɔ na bli ƒaƒa. Ebli yea, azĩ yea, akute yea? Nuɖe kpekpe, mí tɔ na ƒaƒa. Nu keye ɖe efu le míawo mía gbɔa, ye le nyi be ne ɣeyiɣi yime keye etsi va ɖɔa, egble na nukua ne mí. Ɣleti ashi ɖekɛ me ma, etsi dona nuƒo ne mí ŋutɔ. Etsi dona nuƒo ne mí kaka ne ekpɔ teƒea, me nɔ bɔtɔɛ we. <hesitation> ne nye be ɣleti ade ŋutɔ adza tsia, ne edza tsia, ɣleti ame adre tsɔyi ɖe ame enyi mea, mía be nuku wóa eta mí fã na le ashi. Eta mi ċ na le ashi. Vɔa ne etsi vayi ɖza dza ɖe ɖoɖo nua, oh, nuku la awɔ le mía gbɔ, ne ekpɔa, la be mía be agble kpo da yea nɔ. Parce que míawo mí me zã na angrais oo. Mí me zã na <hesitation> nuke ye gbɔna agbe <hesitation> nukuwó le anyigbaa dzia, mía ŋutɔ mía be anyigbaa, eɖo nunyi ame daɖe xe. Míawo mí me gba va dzi na nuku be <hesitation> nuke ye la anyi nukua ye nukua la developpé- atsia, mí me gba va dzi nɛo. Voa míawoa, mí zɔ na. Mí zɔ na nɛ kaka kaka kaka, ɣleti ashi ɖekɛ- ɣleti ashi ɖekɛ xe dze ɣleti ame ewo me kpoa, <hesitation> mí gba tɔ na ebli ɖeɖe. Ne mí gba tɔ bli ɖeɖe nenema kpoa edo ɣleti wui ɖekɛ me. Ɣleti wui ɖekɛ tsɔ yi ɣleti wui evea, evɔ, mí-mí gbɔ va eƒe ɖuɖu me. Mí gbɔ va tɔgbuiwó be ƒe ɖuɖu dzi. Mía- edzidzɔ kpɔkpɔ be azã yenyi tɔgbuiwó be ƒea, ye mí gbɔna va na ɣletia wui evea me. Mí gbɔ na va na. <hesitation> nuku yiwo mí xɔ le kelea mea, Mía be ŋkekea tsã va le gble efia. Kpoa wó ɖe nɛ kaba. Vɔa ne ewɔ ame ɖe edo dzi viɖea ela na anyi. Ne vayi vɔa, aɖi faa. Ƒe wuievea ɣleti wuievea, evɔ ɖe fima vɔ yema. Nene mí de nɛ ɖo yewan.